Barcha it zotlari bir xil darajada do'stona deb aytolmayman. Chunki o'zim judayam xar xil turdagi itlarni ko'p boqqanman. Shundan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, misol uchun <hesitation> ya'ni bo'yi o'smaydigan kichkina kuchukchalar bor <hesitation> ular inson bilan ko'proq do'stona bo'lishadi. Hattoki o'zlarini <hesitation> atrofidagi itlar bilan ham <hesitation> undan keyin Alabay zotli it turi bor. Ular ham <hesitation> o'rtacha ular o'rtacha darajada do'stona bo'lishadi odamlar bilan. Gavdalari judayam katta bo'lganligi bilan, lekin va qo'rqinchli bo'lganliklari bilan lekin <hesitation> odamlar bilan <hesitation> o'rtacha normal holatda <hesitation> do'stona bo'lishadi, ya'ni yirtqichlashib unaqa qilishmaydi <hesitation> va boshqacha avcharka itlar bor. Ular lekin <hesitation> ular bilan do'stona bo'lish sal qiyinroq. Albatta bu ularni zotlari bilan bog'liq jarayon. Ya'ni biologik jihatdan <hesitation> qaysidir <hesitation> jihatlari bilan farq qilishadi.